Busupoo moḃuhaŋumiġaŝa kaṗolo, bõ bulaniḃiniesupo éndon parsk busupo pur niḃabo, ífonikuḃu źís, añakulo źís nimbenifiasu, nifiasu ainaġukoĩġo, ainaġukoĩġo nina kámiro nileḃukuosũ, añakuosũ, niɭẽko oɭũġuñungemi niɭẽkoġaźaġoɭe, kuñaɭe, ninaġo, nidus iiniḃuŝeŝeŋ, kúṗãkase, káse amiña- amiñadianihaŋuġoġakiab, kóġuurimiama alekohaŋuġakiab méniġebu nimoañamehaŋuġakiab kaɭonihaŋuniŝias nimueɭaĩ. Dõk amoniñadial níliḃu kalośo koañamenanixo ku- vesupo kuġusupo kíġo ṗoko ṗoko nirene numuiniosupo fíamafio neleḃuhaŋuniŝianiho. Iɭeruġaɭo tami isupo ekoĩ ikoĩ íriga ífiġi niɭoḃusupo. Ífo nimuini ikoĩ imiemi, ikoĩ búdun nirenehe, nirenehe ĵuska moṗam káse kaɭo ámilom nihaŋuniŝias numuleḃuinibusupo. Momuinenihaŋuniŝianiḃo, túlu túlu amabaŝias niŝias.